אויב איך גיי צו סיביר וואלט איך איינגעפאקט ווארעמע, ווארעמע, קליידער. <hesitation> <hesitation> ספעציעלע זאכן וואס האלטן ווארעם די מענטש. און אויך א בילדער מאכער צו כאפן בילדער.